mira' qanejeel kajwarek el hora re kawuraam <noise> chel pur qawuran kajwurek kajwurek wuquub' hora ela' li qa horario rel qawuram despues kak'astajek kisaqarek a las cinco a las cuatro newa' kiwa'ljek pues ela' taq qape's la' qaqana'n <noise>